निमाड़ री पारंपरिक पकवानां में, सेम की रोटी, बाजरे री खिचड़ी, अने दाल-चावल खास चे। तंदूरी रोटली अने सरसों रो साग भी लोकां ने भाय चे। गांवां में घर-घर में बनावण वाला मिश्टी अने ग्वार के लड्डू स्वाद बढ़ावे है। खाने में देसी घी अने ताजा मसाला रो उपयोग होवे, जिण से स्वाद गहरा हुइजावाज।